numbo losor lurusar takannami ndi kiza wawya kuskon di kuto kurusu uyaraku wane waza kurun wuliyarta sigak kal sigabo kutu shiram sendi kura sendimi quya atuza kuran iyo tuza wuron tan yaraku wane uyarda abunkun rashidu uyorta abanau rashidu kutukas kudondi ulsaftin hara kun kutu kusi chi rantanan wuligan sirip trato dot tawaliya ah wularto maminga bulogonse ah bulogonse warda karsoye whiyoida rashidu abanda asaftin kutukusundi yazara kutukurso katu kawursundi dasi kannani utaka kurna kanide zakurso plogulum paseki sugabo ngosko plogum halandi dasi wanko nan nafaga gorotaku tulo unsiplogol fituna nde kasko ndi fituna ndekaskondo fitna tabuchita karagobe kani utur bulungu munna fugurabo wutanagoi koni utur bulongu munna fugarabo wutar nagoi komi shadiya lufto kutun shiya zara kutuskusko kuliyaram maminga kursubokutun ansakurso wazara kuto kusko wahi kaska handi sakada ruban go zahan kursuhi yatan lorusande lasanguzaran tugoi bazanga karsoliyata kazangodi aha wazango azara kutu kusese kutu kal abo xidan kutukal kursuli miladannan dangulme atuwuliyarta wanga azara minchitako yisko ye tole yatonde yeto yistu yataran tanda abndan. Numbo losor lurusar takannami ndi kiza wawya kuskon di kuto kurusu uyaraku wane waza kurun wuliyarta sigak kal sigabo kutu shiram sendi kura sendimi quya atuza kuran iyo tuza wuron tan yaraku wane uyarda abunkun rashidu uyorta abanau rashidu kutukas kudondi ulsaftin hara kun kutu kusi chi rantanan wuligan sirip trato dot tawaliya ah wularto maminga bulogonse ah bulogonse warda karsoye whiyoida rashidu abanda asaftin kutukusundi yazara kutukurso katu kawursundi dasi kannani utaka kurna kanide zakurso plogulum paseki sugabo ngosko plogum halandi dasi wanko nan nafaga gorotaku tulo unsiplogol fituna nde kasko ndi fituna ndekaskondo fitna tabuchita karagobe kani utur bulungu munna fugurabo wutanagoi koni utur bulongu munna fugarabo wutar nagoi komi shadiya lufto kutun shiya zara kutuskusko kuliyaram maminga kursubokutun ansakurso wazara kuto kusko wahi kaska handi sakada ruban go zahan kursuhi yatan lorusande lasanguzaran tugoi bazanga karsoliyata kazangodi aha wazango azara kutu kusese kutu kal abo xidan kutukal kursuli miladannan dangulme atuwuliyarta wanga azara minchitako yisko ye tole yatonde yeto yistu yataran tanda abndan. Kashikun wiski katurndi kutu kuskulda kuba kuranye to kurna konnade kutuzuwa sisira kannantse kurannal sisira kunnanse sakane ma kasaftin amanakurma konna togo sisira kumma sakode kutu kuzawa gasheko murltala pal kutse kushik kuta kurma nashum minya wuse asadan ndenyaka sakan kawale asran tazuwa tau nalboda togo kasko kurunal naude abankane barka yaran kune yanko bankande sakode yaye nchara kwa kalfo aha kumaniya bon shadiyashu kashikoyi ndusko kuruutugo kashiku asaran satukan takum pal sensi tukam kurum nan dokurum nalbonde togo feida rako man nalbo ahantana ta chuwarago kumaniyafo shadi yasundi hallagugno kunani ya badab halle gne karanye kumani yabadan yeu walara klayasku ta lai shartayi tungi yatone yara kundul tauwyara karn takuma ngi yakumbi yakul zuwabo wawyata sakaleman ha kulshindo ultulto a koiyahe ka katunara do uliyaran kula asan lasoltaiye wultan kashinda kal latukante kam mayawara dan yikiyaya chugul ikachuwalle laskulziya yasudan yatanal lusku kaya karagdo abalaso senala butazura atuqanchenda batoson cha abunde yaba saftiu a habu tugun yara saftin aharta wuliyara kalayas ku loohata tugal kara kamma yatan kana wuliya kun walo yasta zalisko her gari shimbo wuliya lemiya karaddo.

Kuse kakuro nekura kunna ndo usura tugo pulose tasai kutu kuzan mana pulose kuyinga maze kilolo lubou adiliki saftin ahci adokurunyagi nyil sabo to go kofo nago ta kurun nunga nalbo togo kofo rako sakadaiyaye wburanko kakafo kuzuwa kutu kuzuwa kulo ndiwale kulondo lingaye daye turan sawarataye gundu loyahe amma togo bongol ku butu sulak zuwande wuliyara kulaska lungago palmal nalbo aha kutukuzuwa partura kodo tukuma ku hara kunande halokuranye yinga ledan taye kuskan kutare gundi karago kurindi kalundi pulose kurunandi kumunangu dumuga'o ammana tugu ledan kulo handi ledan nalbo tugo sakadema sakri nause kashingu murtalak kusende koya nde kuran lungalbo kumani yatongi skira kurun aton tana charage ahakali dinyasin kund chatugo kafol nande kurumntal walbo kazuwa kaluo yahe kurum nakiye endu daraja ka burzum tatugo unakun nandi kushiga amma tugunakin nal pondi kurum luduga burkan nalbo kasundi sisirako hayeza kaluhandi tugo hara kusuftiu halnalbo tugunna kon laudo halondi tiri yaye kal faddal yayi kal bin yaye kal kadaraja koko kalundi kurnako duftin ame ndula a kuye ncheya luftindi a koya wankin gaunade makuma anko amma natuga wawko nalbonde kalonde. Yish mungiriya mta intaikuna polose ish uta mungureya kishi kukul lumbubo tugunna kun do sakadije kuruntana kun nalo aha diye kumani yatamoge hallangumo kumaniya badau kumania sherangunu wurangumol shel shediya numtolo kumani faira gum tolo ahe dige abanku flan unalbo abangire flan yagima umteki duniya tasologwwa asaftin dumgal nalbo hallagamu yatubsu lan sugule kmani yabadan lurlasngadusko nal yajun ngadiya ngadiyage cameron chad legosan gadoyagi yatul ta kumaniya bandes kukurun hawsasun munkara lagun hallakukan nikiragu do kunna luilusko hallanku wiya balge nelis ko ndo saftin shadiya sun ah amma yakutun kukoliya ngara sende katjukasko jiliraso ndiplogut saftin nakun nalbo kusko wuliyaraku kusko waliyaraku kotoko kusko waliyaraku suwai ngade wuloyaku balge takas konde loro wularo konde kusaftan angara wuliyaraku flan ako aamna kasko wuliyaraku kadunya raka wulogaraku logos kawulika ngade ngade ndurstarsal kurnako aha doge hijirala latomorja halonna lo hakiu kaska randas hali hajira kasharandi kutura wurako balge tama kusara tunkapulo boyaye kurnako ngade kutulo ammana wasko kupulayaye wuhiya laku flan tadago zakushkara waliyaragu tara gade jili gade waskondi jilira kotal sugabo ah dige kuwani nabada kon baku waliya kun wura gami kima kumani ya tamo kiya. Daka hallaguro kumani yalosoye kumani ya badan kumani naskura kuno tam tam naiya kumani yabama shadiyasin de umjursura badur wa ragumo kam biragumo kam madoyora gumo ba mbiyara gum ka kalawaragumo umtu wura gum usuwan mingu umnalbo unalba unal tam tam sandi kumani yabogon ndi unsaftin ah wuragumo kumani yatumo kiya aha dige nasitan manduku pagam pagio nalualu tchukal chigal gun tau kachuraa abai ragumo kakai ragumo wutomatu du ku inalbo asuranja tugu dunyia tagasan halisa saiku aha diya kahan tandiko ahah atunall sudauo sudauo akoterako pal kaske kashigu nal bula dega takaudu akote palla diniyan ansoda karaduda teduyan asaryansa burnitai akote kise tusuran tangadoye kehe landu landi kurunta kushiga ah to sudau unaibo paga wasko kurumbo towa abortammalbo wida ko kash kadokan de kalo kuruntan kusko kuman adoshechi yasun kadumara kondi kuyo kumearo kuma go kurunga balge kurukaska burin katan gade baldiyan gade wuliyara lai guskanka sund waliya ammanatun wahalin gade kusu kusun gara ntawale gu wane ntawaloyarakunwane luzansi tso aha kuskarogi wuliyaraha wuliyaro ha laizar boi kuskkaro whliyara. Wura konkuna kuskarondi kashara ngadayaye kahalla gonta kusha kuturku kiranko kutugura ko amma nau uloyaraku lardu fai kasfondi kashanchigage haddanne kuskobo kuran teg lo kaumingoa kobo untaluzansu buwatong ntachi warago kuman tashadiyasun <noise>